أيوا يمكن أن يكون الفن تأثير سلبي أحيانًا، يعني بعظ الأعمال الفنية قد تعزز أفكار سلبية، أو تروج للعنف، أو الكراهية، إذا كانت الرسالة مشوشة وتم استخدامها بشكل خاطئ ، ممكن تؤثر سلبًا على المجتمع، وتزيد من الإنقسام، أو التوتر، عشان كذا من المهم إن الفن يكون له أهداف إيجابية، ويعبر عن قيم نبيلة.